kwarche dume dwene ko weu <noise> cha tano mi kwenki bwiriyeu man kwom dilo, bwiko ma kwom dilori nyo yarkanghum kanghe nawiyeu kanghe bibeiyo in tom m tom chi, chi kwamer wulak ri la nyo yarkanghi kanghe yitub mibo, kanghe nubo bidom, kanghe nubo bidom kanghe moweu wiyak bwiko nyo yarkanghum wari kanghe chiyeri, la min yoti kang mi bon ywel bwiyo, in tuu chinongko kanghe binangteu bon tuu ten kulendo in tuuten yaa miko tuuten chinongko. yoti biliyewi dila taleu tam wii kang dii la miin, yooti kang wii min cher nur dakiya chira yaken dakiya ya ma lam dakiya ri dila bidombo in yooti kang wii kwom dilo kambo mater nanghenti na wo nyeu in kom dilo ma kwob dilo ma dii tiyeu. di ma yiimi nune kwaama cha yooti bibwiyero wii, dii nenne ya cha lamen luwe kwamer koni ba chacho kwamer, kwaama cha nebo chwemtum dumem bo wuro ba cham choti chike, ma yooti kwobka bidomeko, miti kwobi miti kwobiri, miti kwobi miti kwobiri, miti kwobori katen di ma too ka nii fabe kanghe. Ke yee cho miye ke yee cho miyeri di na mwo kwentube nee kwentube dam, fewro nyo barji barji nyo dila chukti <hesitation> chinong miki wii in mwekkang wii chiko twallum cho, werum doro chokum nuweu, fwyaktanghum cho tuu mirangwi firen, la bwiko ko ma kwoob bidombo luwam yere ri bou yiiken dimetir, yiiken. dimetir fubom wyak, damdumbo bwiko ma dam dumberi dii bwimi mwerumeri kwentii koob ten bidom bo, la kwobi kambo luwam yereri dii ma kwenu beken fo loh, biyeken loh bou walum mwem bo, walum mwembo dimdi tuu bi fumero yooten kiyerankako miti kiyarenghi miti kiyeranghi miti kiyeranghi miti kiyeranghi miti fuwai miti fuwai biluma biluma biluma, fwa cho dib in dim. fiye wuro da me keeri in me dor miro, cha fiye da diye kari in diyem, bwiko ma dim wo wyakkeri, di yaken tare bilangya yaa ma bilangya fiye wo ma ta tarbang bwitiyeu ntarum bwiimiu, mmaa bilangyau, m mabilangyau bwiko ma mabilangya ma biyeken takeri biyeken loh. Bou lam luweri wallum mwembo wallum mwembori yaken kuu wabe, na ma yaken kuu waberi yaa nya fwa bifumer kwaamar nyo fyam bifumero wuro nya fwa tiyeri, na nyo fwa, meke wiri nyo mekanghi, nyo diyem meke wuro wyak, bwiko nyo mam wuro nyo dim wyakkeri dii nyo kom dilo. nyo kom dilori di ma kwenu biyeken fo loh, biyeken fo loh takri dige ma matiye, ma yii nyo nyilok, cha tano nubo kanghe mo nyimom duwenoko wuro man nii dur cho, cha tano nobo kanghe wiiki beke wuro bwai chi ma fitang chinen tiyeri, dii chi bou, bo chi yii wo bouki che ker chero dige. kwom cheu, bou di la yoo keche nyo wo ma twomi chi choucheu yoo mee chi, mee chi, fwa chinen kero wuro biluma biluma biluma, cha ma too tano kayam cho nii wori in yii cho mi mo, dige wo mo moneu kayam nen dabo mokin mani nyo, dige daten no mo matiyeu cho wo nyo kichan na ki mo nyimom di mon kaa batidi mokin yaa ke mwe nin. fya firen loh, mwiki nune ke mwe dige mo maneu kwomi, mon lerang kangli dige wuro kayam nen, dwene ko wuro, nune bee mon. Mo bouti nune nin mo kukchak nune a chutang mwen wii dweneko wo mwan yiloten mo manin tak, chwo yori mok werang chi, kwoob chinen tuu chiu, bweko nyo dimeri di chi yilaken, chi yilanken lohri di kweni ken yaa kwoob dilo mi mo kwaama be dige wo kebo bikwanmiir cho. kebo bikwanmiir ma ma dol makati nakan mori ma ma dol makati, mo win chwar mwa neye bikwan makaro tiye ma ma <noise> kwilang bwimi ti mi man nyimi, <noise> kwilanhka bwiyek kuulen, lombo kulen kwilang de bwi mweu chukre bwimeu, kungde dor mwero mwi mo nyimi nyo yorbo, hm bwiko ma kwoom dilo nyeri, di laa yiken kaleh, kaka. na ma nuwa nuweri in wom bilibe wuro ma chike ma nua nuweti, na man too dubiri in wom dubiyo mati toi, na ma too twati deri in womi mati toi, to ndige da men tene, ndige nachi nuwe ma too yoryore, mani nyori an tikanye mor dume mi cho churo, bwiko ma dim wyakeri, man daa fabum kaka yiika kaleh kanghe nawiyeri, nyo yim kaleh. kanghe nawiye nyo fwakan keroti biluma biluma biluma luma. Dige a tikang nyoti mor kwar che dume nye nineu, dige wuro a bouti ki tikali ki muuka luwekeu nyo fuwa wari kanghe cho, cha tano keno bibeiyo maa dige kanghe ki <hesitation> fanyal ki kakuk wuro kwom cheri in doo fwa bi kole chwo biluma biluma biluma, mi to nune dige dateneu fa nune nune a kuten ner nunero ti wiye, nune a kuti ner nunero wii, diger kanghe bibei mo man ki dige wuro mo ma tiye. bibei ki no na natub ken, diger chiyero chiki maki fanyal chi leranghum kangli, la nyo dim dige chwo wyak, kum dam chura, yee take, diger mani la bou daaken la fubom ta cha no kwaama a bomenti kii nini ki dukumdi cho bomen chiko cha keno dukum wo bi fumer kwaamar di la cho bomen chiko, mor dume keneu ma ma daken dumboti daa na dige mwi ma bwiyam bwiya, ah- ah nyimi, dumbo chane ko wuro kalewo fini chelum ma bii daa. dum mo daaken na dike mwi mo bilene, mo daa dumbo tiri nuwe mwe wine wumom wume no too mweu chwam chuwa mo nuwa kalehti keno twatide muka tiyeri moti nuwai, bi choot di mo cheru, bichoot di mo cheru, mo kanglang kaleh wo mo kanglanghi mo kanglanghi mo too. Di cho kwarche dume dwene ko wuro ma yim chike dwene ko mor kume wuro, ki kumeri la man kwen kwobten dilo tak kwen fwaten bi fumer kwaamaro, fwa chii nuwe too yee kwaama chwiti mane? dike Kwaama chwiti mani mor dume nee mi mukanghii too, la. digewo ma matiyeu dong dong kanghe dige kwaama chwiti mane ka? tano kebo nyori kebo dong dongdi yee daten ma matiye? dige daten maneu wo ma ma mati, digen daten mareu cho ma matiye, nungi niwo wari kanghe meu cho bwirangkeu, yee la ma mati na yiloten bwirangke we? ma mwe dor miro na yilo ten dige ma matiyeu kebo dong dongheu, cho nyeu ma mor dilo din kwoob dilo dokti dor miro wi kwoob dilo kencho kwaama, kwoob dilo ken bi bweche, kwoob dilo ken yuwa tengbeko cha churangmenwi wyak wyak wyak wyak, beri na nyilam wuchak ma manki dutti cho. dige daten mor kwarche dume mi matiye dweneko wo na wonyeu, cho dige ma kiye kumen tiye, mo dige kanghe man naworo a kumye ti, kin daaken kume fini chelti ye wi nyo di dige. Ma maneu mania mati bwiminyo wari kanghe mo, dige mor kwarche dumemi neu cho wuro nyo, mi dam di nuwe mi wiin wumom wume tuumi wiin chwam cwa ma nuwa kaleh ti chibchibe kaleu mi too. kalehti mo nyimom dweneko wuro na mo daaken, mo daaken koni nyori chwo dige kanghe ko- oni mo daa mo kebo niifir tak jabwini mor bwirang ke dabwinii yiiri bwe bangjinghe cho mwendeneu cho dige mwa nyombe, ma. ma dati in yii mi ma nyombo dweneko wuro chor kwarche dume mi ma kiye kumen tiyeu nan da ri kwen bwiriyori cho dige ma matiye dige daten ma matiyeu cho dige ma matiye, dige daten. ma ma matiyeu, ma ma mati yarkangkako tam mani wari kanghe <hesitation> nubo bidom kanghe me ma yarime wari kanghe bibeyo lomi, ma yarume wari kanghe nawiye lohmiye in chwi bibeiyo lohmi in chwi wiimi, in chwii.